Jää e jmí a <hesitation> jmí re lɇ e <hesitation> e re lí fó’ e <hesitation> e re jmⱥⱥra mó kiee’ jan ‘nyy’ re fá’ra jö ne jää re li fó’ re lí jmýý’ talyn xara kie ‘nyy’ jö kiä’ i jmí sÿÿ’ kiä’ cebolla, ki jö re ‘íí’ na my jmý’ jö, my üü kiaa né kiä’ my üü e xin huajillo kiä’ kie’ jy especie, kiä’ kie’ jy i jmí sÿÿ jy my üü kie jö re ´´i’ kie’ jö re xíí’ra ä’ <hesitation> ä’ jmýý’ jö ki kuli jmⱥ jö kie’ my ää i’ marelii la’ kie Jó re tⱥⱥ’ra mⱥ jöö ki jö ku li jmⱥ ga jö kiä’ juñi e kiela’ ba ‘néé’ jóó’ ere li e rekiera kié ´nyy’ kie´joo’ba e relí xǿ kö’ e dsa lǿǿ kö re káá’ kiä’ nóoó kiä’ juñi, kie’ jö kiä’ u ñí’ kiejö dsa loo mⱥⱥ re fⱥⱥ’ra jö ne, kie’ jö dsa loo mⱥⱥ dsa loo mⱥ tóó kö’ jö, kiä’ uñí’, kiä’ my kié kiee’ ‘nyy’ ejö jö re fáá’ra jö xǿ kiee’ ‘nyy’, xǿ ý jⱥⱥ’ fáá’raá’ je lⱥ, kieñla’ kö joo’ reli mó llǿǿ, mó e dsa lí kiä’ e my üü kiáá, dsa xǿǿ my üü kiáá o re xⱥⱥ o re tⱥⱥ, kiä’ my jmý’, kiä’ huajillo’. kiä’ cebolla, kiä’ jy especia sun kie’ jy <hesitation> jy jy e dsa tóó kö mó e re xǿǿ la’.